كان لديك صديق يريد تناول طعام صحي بشكل اكبر، اليك بعض الوصفات التي يمكن ان يجريها <hesitation> واحد <hesitation> سلطة الكينو والخضار. المكونات، كينو <hesitation> خيار طماطم فلفل رومي <hesitation> بصل اخضر عصير ليمون وزيت زيتون وملح وفلفل. التحضير <hesitation> يطهى الكينو حسب التعليمات سم يخلط مع الخضار المقطعة، يضاف عصير الليمون و زيت الزيتون <hesitation> وصدر دجاج مشوي مع الخضار. المكونات صدر دجاج <hesitation> زيت زيتون وثوم مفروم و اعشاب مثل اكليل الجبل او الزعتر، ملح وفلفل وخضار موسمية مثل بروكلي جز-جزر او كوسة. اليك هذه الوصفات <hesitation> اكثر وصفات صحية وجميلة وطهية جدا.